dhubi akha tunen yaani dhubi dhugalethia yaani dhubii tun yaani ñaam khajelaa ñaam akhana khun ñaam dhugalesa ñaam won dhaghaa fudhumuu khaa wondhagha yakhum chaffu kas marrumu ñaam khun mayenan naam khun akhum waq ghudio fedh olle bulah akhaa Dini fethu olle bulthi akhii won Mila isaa olle bulah dhub naam khun ñaam dhugalesa ñaam dhansaa aminen naam khajelaa haamaa